Miin kam dabbaaji ɗi mi tawata disgusiting kam e ɗi ɗuuɗi, nder majji e woodi ndoombru, ndennan e woodi mbalku e woodi mbalku ngu ɓanndu goɗ- jooɗotoongu to ɓanndu neɗɗo, e woodi mbalku ngu yaasi, nyaamayngu leydi.